Jigawi wanan ah jigari vita hah-ɗa ka tə mbikal, vita hah-ɗaka tə mbikalana sət'həɗ tə bunal to tunda ha buna kəɗakanawo tə həɗ minjil ba, dada-dadaka dil <hesitation> ɗafa mbikal na kaɗa haha hudzifa ghaɗila huɗzifa gha, ləghŋ ka ɓataghəŋ-mdiya ɓəlanka bəlema lamuŋ, dalan agal t'kor na guka ɓəlanta amdiya, <hesitation> dadaka't ɗafa mbikalna wal-zuzaka na walai-talai unndunnda da dzasta ka ma <hesitation> dzəv ma kada, unnda hesee, sai yaɓər, haha yaɓər hesa yaɓar; haha unda biwa haha unnda dəva, yabərna vita dadaka, dzava-dzaka ɗila nda-ndadgwa, səsənakwa nda-ndugwa ree? Ha akol sənat nda-ndugu amma səsana lamuŋ, vita dadaka ɗila nda-ndugwa nda ghəŋ-amdiya, nda muh-muha amdiya tsantsa tsa-tsaŋ-tsa-tsaka muh-muhna daŋ-m'diya, vita tsa-tsaŋ-tsa-tsaka muh-muh na daŋ-mdiya da dalo, faka həɗeka fəlaa <hesitation> safak tə diya uza ba ko mbaɗagh vitaya magəri-gəra nda undanda zut ɗafa masaree gər-gəra. Hiya masarnana ɗafe keg la-zo, namuwa uzina lamuŋ na hamuwa toz dafa hiya masarwo, haha yaɓ <hesitation> yaɓar nay ɗafa mbikala naye ɗafa mbikal lamuŋ <hesitation> mbikal lamuŋ, naye dafa amma ɗafane ma hiya masarna munda tə vita ha inna duŋ duwo gol tə ɓalatamol avla <hesitation> kadola ivən gul sləgata molo naye təmogal nayana ɗafa ne meɗ, yaɓər, shine-shine ŋ ɗafa ko mbikal ko wiraka, haha wnaka, wirakəŋunda lamuŋ, wiraka lamun sasəna kowa səsəna guɗu-guɗu dal taya kor njighanal ghərdi ndeɗe dadambuŋ vita naye toska, wirak na vita toska, susəka hin həkna wirakna a nəgha ghəvagh, aŋ ghaŋgh kəghna netsa na ne da koanta ma vita yaya mur kun-mbgh, ana-dza wirak aŋ wir akun-nda inna lamuŋ na anadza ana həɗa eh həɗatal minji vita haha inna koɓ avlagh a haɗa tə buna səta həɗa tə buna lamuŋwu ree, eh ne səŋaɗabta daŋ duniyana kə ɗakana na həl tə həɗ tə bunawo wurka kəl daŋ minnji-lo ah, haha unda datə ɗəg aŋ dzəro. Hupefa tə ɗag aŋ dzər tə ɗag aŋ dzən gu da datamol kə ɗaf eh ba tə həɗ tə buna bolu, lata utak daŋ-mədiya kag lamuŋ təkuro gu dagatamol aŋ dzəro na hupe <hesitation> ɗagata da datal aŋ dzaŋgh, həkən gol tə dzəgha na ghərd nda neɗe nda nda wurnin aŋ mədiyana walai gərgəra dzukəgh nda und kowane un-undun nda aŋ duniya eh wurka ɗafe golna aya <hesitation> ɗafa laŋ marori ah wur ka ɗafa laŋ nana inna aŋ <hesitation> suwi ta ah laŋ nasara daye, naye ɗaf me, ah naye pumpoŋ gahaŋ təkoriya ɗafa ne mi, haha mbikal ko yaɓər ko tsakalari, ko wiraka, ahŋ aha-aha gwazama ɗow-dow-ɗobo aha masakwa dow-ɗow-ɗobo, haha kalburi ɗobo <hesitation> ɗafunda mai kyau ɗughwan-ɗughwan wanaŋ toba hiyahana gugula təghaŋ ufaɗana, ha la gluta aŋ duniyana kwata-kwatu, aŋ duniyana gabadaya kwata-kwata hala glutu, ko waye aŋ-aŋnəŋ kwara dzava dzaka, aŋ ts-jigari yagh dzava-dzaka yaɓəv, dzava-dzaka wiraka, dzava-dzaka mbikal gugula təg haŋ mana ɗafaghun un-un-undunda zəɗa tewa guɗufaghna da maganata sbna kə dzaghaka kəundu a golna glub təghŋ lahayu. Glub təghŋ lahayu, wurka, naye hiya masarna, ai ɗafiya golo agu tə həɗata molo ah li-nana dafa-dafa nasara nana təmogol <hesitation> tə imma tayo gəv-gara nda imme, aya imme suka ree? Ah vita ussa imme golba, to ai ha ɗaf zuka ree? Ai imme suka ai lablaka't fitna zlii kəg fitna nagu ɓiwu-kəg imm aŋ təvagh buwa, <hesitation> uvaha shikena kuke ɗa gwaɗ ba, amma kana gu kəna guɗuf kək da tsuhurata buree, haha <hesitation> ne aŋ dzəvaghi? Haɗu, amma dzawa-dzaka yaɓər na ko mbikal ko wirakna, ha naya məna <hesitation> la gluta təghaŋ mayu, aŋ kwara tə kowa aŋ duniyana, ah, hiya hesa həkna nana ha la gluta təghŋ tsaka-tsaka gaba daya aŋ duniyu, ko lab daga ka vita dzava-dzaka taya ɗaf'ya, daf guleŋe ɗili dagh danal ɗila <hesitation> kowo ko dila ghazlərka nda dalən amədiya ko ɗila tava un-nda milalo an milo ba nana ɗom mihah kəɗakana wuka ɗamata pəghata tə fitna bu, haha tavuŋ nda ɗow-lo tə milaŋ-milo kadzuwal nda poghənta tə kativiŋ milal ɗughwana gul pughata mol tə fit, hwa-husa-hwahisal nda wurnin nda tskwanakini, Ah, nda tsəkwa nakin da datal wurna nag tsəkwanak na ar-arɗa tsəkwanakna masa-ɗafalna ai walai da mogka vuk həkna ghwaŋama dzava <hesitation> labka tə bəgyu eh naye tə mog lamuŋ amma kə ɗakana na sagasal daŋ-daŋ <hesitation> bərni kəg lamuŋna naye ɗafa ɗafane tod-lo wurka ɗafa yabər maiya <hesitation> babra d naye ɗafree ɗafa neh aŋ babri inna-inna lamuŋ ko lagalaka daŋ muvah vita ɗiz kə-kəg fiti naye ɓuruts-ɓuruts kək ɓalutama naye kagol, naye kagol na-na nda bəreme ah vita sa lagalaka daŋ muvaha guka da pəghata tə fiti diza kəg fit lata daŋ-mədiya ma nagu tə maŋ <hesitation> mbəm-mbuɗaka tə kəmana dai-dai sumukəghna fit nana naguka ɓaluta-ɓaluta gu da ghəmadza da kəlanata dzagha tə hogho da-da mahga, amma babərna na ɗafe golo, kowana tə rog davlini kai-kai-kai-kaiya aghaŋ ɗaf zlavalo, aghaŋ ɗaf zlavalo eh, ko buha tale dzavaka gugla təgh yaɓər aŋ buhu hutafa, təw <hesitation> masara gul buha hutafa ai naye ɗafa ko mbikale dzaraka ko ya-yaɓerre dzaraka ko yaɓəra bəra. Ko wirake dzawka gugləhaŋ təghaŋ amma yanzu labka daŋ't lummana naye kol <hesitation> babar na, <hesitation> hesamsaka aŋ dzakahesa dzaka he <hesitation> hesa netse amma wirak na dzaka tala nda rabi agol təkor taya, amma babarna kada-kada koɓir yaɓerma avla laskwiɗma dzaka talaya avla laskwiɗ guleŋna dzaka hesa nda wani abu agol dzowo to aghuwo sənantuna sənab nayiŋ tayu sənab nayune, ts jigari na naye sənayiŋ ɗafayiŋ bewna, ɗaf baya arlayiŋ <hesitation> wurku amma kəɗa kana na daf kəkun na to ba ɗabe mnum nda dzava-dzakun-dzava-dza dzəvo tə <hesitation> bəghasta daŋ mughub baiwo, amma daf bə tozal wo vita haha la da səŋ da saŋat <hesitation> maŋ maganiyini saŋal magani amma ɗai kən ɗaf bew, bayawo vita haha la nogho <hesitation> nda hiya masara, aŋ tasa ghəŋ tasa ghŋ həkna yaɓar tasa həkna aŋ hiya masar ŋgane ko nda mbikal ŋgane. Nagu hənafka həɗanata mol a daa məna da nəghataka. Walai danada markwa səkwiɗi, markwanda sənata də ɗaf wurka todaɗ tə ɗafna tə ɗohəl dzongo tewa watəv na <hesitation> tsuhural pakwaneɗe, ko kuma labalna gwaɗe tə mbəɗal təwa watəve təwa watgha tə njiɗal təewa watəgha kadzuwal ɗaf da daku, vita tozəl tina wujna seiya magamaga wujah ɗari hə-hə-k-həkəna ko ufaɗa mas-təduta sə tə duta, tod mayin tə ɗafna nda sləka nda sləka nda kəsani wanan da datə tə ɗafa na walai həna-həl ndeɗ na walai da zlembuka tə hoɗ, eh nda sləka dzava-dzaka naya li monghwa sləwughna unda ɗughwan na dzava-dvaka ba nana tə mosal tərɗ məɗ-meɗna bewo ha moh-muha sləwu ah and shine-shine ɗughwana nda nana ghəyə mədiya da lun-mədiya zukara aya naye həbu.